أكيد كنت نختار نكون نختفي يعني ما نقعدش ظاهرة نعاون الناس في الخفاء، مثلا آآ واحد سرق-سرق نمشي أنا وأنا بالطبيعة مختفية عندي طاقة الإختفاء نمشي آآ نهز آآ الدبش اللي سرقهم ونرچعهم للناس لل-للضحية يعني من غير ما يعلم بيا السيد بالطبيعة بما أني مختفية.